असोच है कि फ्रांस से एक रेश असोच है। कि वो अपका पास अधुनिक अथियार है, और वो अपका पास सेना भोच है। पर वो कही रहे है कि भारत से मिली नहीं रहे। वो असोच <hesitation> नहीं कहता कि वो भारत की महाक्रमण कर दियोंगाना। भारत की सीमा में गुशों कि वो फालतो कोई से मजजग मारी है। और युद्धा की चक्कर में रहे तो नहीं। अपनी अपनी सीमा में डटे रहो, फालतू किसी से मगजमारी करो ने छे।